Ede arooy bho imute iru bho imule iru bho amem eedi ana agbe zeedi maor oh, reedi oghol eedi iuony io jeedi pear bho eedi edeeny ekacny onogho onuma peedi oghol eedi ieeeny io ikun ghi anen kedio mma tamiin oedi neseghe maar enogho mooy oly eedi etulen no ana ubeebh to loghi amem oodi kedio ebuyom arooy ooy aluk aluk ohh ono ooy enagho emgho onho ono, enogho enoor nengho ede arooy ana ogbeer io eko peedi aah, obho ho, ooy bho arele teepa naki bho aneghe oh, o chi la aghudum odi amia umiin meesi ola abeebno, aghudum anaghani aman, dan ana sebh zodi, popuran onuma oghol adighi maeghe obhe anc ulegheri pana oghol na tumeni kua- ekha bele rena moghunyan io, ouy bhobho iddi kua bao nabhel zami ta amem ami olo <hesitation> ama uteeny omuzaan aḍugh or azigh adighi zamı, kedia abhiel zami, paar obho ami ana na kol ooy bhe bho amaghe bho but te ese opo peedi arooy oghol oh ooy po bele mope bho ola arabh ooy pobho bho opel gha obio mooy obho, on imaar ooy ramina mgh eko aghudum kooy tamins atugh eko ok, ooy na bheo obal, ape i ogbiom izal, apel ogbiom iraar po bho arugh bele ami that is. Ana ema modighi dibi mooma aray eme omunma omma osuo ki na orooy oh ara tagigh, miibi maxroly blo anca odighi dio miibi su obo bho udighi mibi bho, te ghol ukaraba but ki nede ana obbi arooy olo ana ghol ana akar elaar radi imiona zeedi adum la a diabaad leat ibeebh aghandum olo ineghe dio maghandum olo ja anyan ook ingbolomanrio ann nabha anh, eedi te bho ana nadigh abu epu odigh voy sto odi umiin eko ta ghum to ta bho cdan idi nasi nate atele atu asi ana amiin ah unor obhe tami ami ughi ust eh, aghol maar olo odi kate olo bho leedio po edien idi ana miit gha ni. Ko ooy olo odi kua kana ta kol oko ta ohor onuma ana ta kok akoz alogh zina madien ouy bno ologh zina dien, kol oll zina odi oliki dio soro odi ohiaki zina paar obno radigini kodi aghol moodi oteeny in bro but aliki zina, kua. di oghol vedi aliki, modi modi <hesitation> podi oghul obtherappler ibno pi ibaghami on rek peedi aar olu edi ku boro, buro, bovo be nezhin etuom zina eedi ibhin gozom zina but ade abarumor ana ta pelegh reeds oghol ekua e ch ami namoghon on, amonekona teeny vami olo idi bagthami ana ta tuam ebumi ipa avol akal umor onuma dio so ko aru movy le etere lan adrghi kuh zine pana ta kal akul ha ooy onna dio soooy ooy betemaan, kalo oby bho odighi dondon anogho zina odignan rezo adi elighi gha viibi obho be maghi gha edienaan zina ana nani tatom zina, even onon so arel miin elcon a ooy ate armi na ta aloor ami ani na maar namcin mezo enaan aroom rapel zin memaan arowy eru zo, pu aar ols the bala bu olo so kan haar borone mamogro menaran enaan po obel ede arooy ah. Ezo bho ana ne kununi mo tuan eedi be pana namiin obho eedi ne rirom teesibho edi odi bho eedi vona dio momiin onuma but ede orooy onon ooy talei agha anegho zeedi deva miia opo bho na logh zina dien omoipa bho po ikironom. ekironon obho ana ne kironon ideghen asuo bho. if kooy ko onoghe zina belemaan zodi. odi abele momogho. onon ta hbhin ara agba nogho zodi. ana namiin ta loor onuna akol ooy bho otulen io zina ooy bho otulan io zina bho beraan zodi odi atulan obo bho odi ta talan obho mar sho ta wuny onuma po ooy po to onuma omina otulan onuma ta aloor onuna omina otulan onuma. pezo enaan odi kar kar ateeny <hesitation> opogh kar kar enaan anogho meepogh omeedi idighi keede arooy ighol obho blo eed ikiki dio obho bho na dighi miibi kua obh odighi miibi